Asosiy korri sousini tayorlash oddiy. Bunga ikki qoshiq yog' o'simlik yog'I, kokos yog'I bir piyoz mayda to'g'ralgan ikki uch chinnigullar sarimsoq maydalangan, bir duyum zanjabil, ikki qorish korro kunkuni yoki kimyon korriandr, zarda zanjabil, bir konserva to'gralgan pomidor, yoki yangi pomidor to'g'ralgan bo'lishi mumkin. Bir stakan kokos suti yoki yengilroq sous uchun sabzavot bulyoni ham bo'lishi mumkin.